Yomenir yomeinhayo yomeinehome etopiok emau mo yo meunun nuye yome mom he ya le tenimran yome tonghum mahe rongong <noise> yomeinhayo yome gua yome rirye tanga lo leuto yo sona mil so na momheyo mo ne kotoro tenimran anga yomo nir a toro pso yomohina yo koneva nna anga yome toni mo nir le tenimran yo meinhayo kain neva anna mep ka koyu mo yo menir ena yo meto pukanga molol yo yo me inhayo mo yo mo toyo asiasi yomenirena yome to pukanga molol yo mo inhayo ko yome nir yome putalo leuro yo sona mil wantem puknga molol yo molo tenimran koneva ana mepka yo mone to tena yo mo devio kem mo inhakem lo tenimran mo vagolgol kaidi lo kem, kem mo putalo leuro ko neva nna mepka lone <noise> ne mana na yovan koyu ko <noise> kain ne mana na yovan anga yovan anga yo menir lo tenim nan anga yome momhe kome ena per yome radel. Yosona pu na to yoasiasiasi a lo leuro yo sona mil yo sona wanan mone roigong rogong anga lo tenimran yomeinhayo yosona yo sona to pukanga molol yo mo ye nir lotenimran mo momi o sona tonghum o sona ko ehe mone, mone yitir molo e rogong moini lo tenimran koneva ana yome toni mepka yota to keik <noise> mepka yotota e rogong ana yomei nni lo tenimran yo mo to pukanga mo loyo moini lo tenimran ko kain nevanna mepka yosona pu na riryerirye ava yo sona mil sona tingim pukagong alo va bale yo mone momrie yo moneinhayo ko neva ana yota toni a lone ne va anga kem van em mepka na ma koyo mo to yo asiasi so siam a lo pukana ko yo yo so na vanon mone yosona vanon mone. <noise> ne ausi lo kem buop yo mone momhe kem loyok so na nir na momhe kem tenimran yo sona mom na mom he kem koyu tenimran tengha loyok. Tengha loyok tenimran yo mo mom he kem mo inhakem mo gua kom nia lo neva ana ma koyu ko mepka mo mmu nga ge sier mo <noise> ne mana kevan yomone ne toninga mone vausi lo kain neva nna kain eva ana ma neva kamepka because yo mo to yo asiasi lo kai neva na ma ko neva ana.